oire vaoruipa osora toupa vearo vira osora oearovu tapo, ora reopaio aueia vearoa ososa uvuipa ra oirato veavovira toupareve, vo oirara vararoia kakereirara vao osia ora uvuru pasa, eva ora uvurupasa oaiava vearua toupai vere oa'ava veapauso oamavu vai purapapiro vere, vearovira touparivere vo o earovutaporo oiro, uvare iravu aio rogosa urou, uvururogo ve uva revina vauapari kearaparavera. kearapavera oisio urorogoa, iu kerapasa oso urou ra reivira rava reoreo rogove, eakeia uvui pava ra oisio purave aio ara reove oisio vaovio vuripai ari avo vearu pai uvare veapaso vavearovira purapai kakae ragui eravoia viapauso veurovi ra avapai arivoro kaupiepaivoi oirara. Rava rekope osio osio uvuipara vearovi ra vaia avasia eva ova vao aia uvupara veavoa purapasia oravigeila irara vavaoia osia uvuipai ra vokapape voia uvuia oouruirovuiare eva.